Pa ellus es mu especial el añu nuevu persa, que se celebra'l ventiunu de marçu en concidiendu col equinociu de primavera, no comu nosotrus que lo celebramus en deziembri. Es tiempu d'envernecimientu i esperança. La familia s'ajunta pala mesa decoral conos sieti elementus que senifican la vida i la pula. Es tiempu de recadaeru, de celebramientu i se vesita alos amigus i ala familia.